Oni boothes me oni iyokpa mie olomie ogboghua ome chi ekpeghoro omati degbe khueme ikpeghoro emati degbe khueme ira rewa ye olemo yo'ughe ra leva ekpeghoro emati degbe khueme, ekpeghoro emati degbe khueme. Uwele luyele ghua lokira ekpeghoro eyowo eureene rekpo aiyowo aigbe khueme yowo uyere olu wele aimie khu yele olu wele kpo owa mo useh na. Dire miviwele luyere ekpeghoro yowo oghuel yowo but aigbe khueme oyowo, fulegba oyowo, aireghe be oyowo, ogho kha kura re aigbr khure boroya la moi ekpeghoro meanwhile univi one naira. <hesitation> So emati yo ikpeghoro aidegbe khueme lebu so amoi wati ye uwele ghua ebumoi kpeghoro kpo ebe khueme oyowo omoyomi labi ure kpa rokpa ghu more labi umati khu ' isomi eyara ukhuamin oghue yo, eureme rekpo, ekpeghoro yo, omo yowo ura! Ura nagha! Bagha!! Bagha!!! Kpo khaici omo yoli sora khaci ememena aimie oli! Iso rah uchi wori arimie uyi iso uyara amin Ekpeghoro yowo lili wa ga mie miemi ware ora khu'ulo but aigbe khueme oyowo happiness yowo omo yomo, ogiegie yowo ogwo kura aikogie ako yare kpo aikpagho but aimi kpeghoro zati degbe khueme aimati mere aibilmavo la ghua according orgbo liyokpa lo me ogwe mati kura wo eyara emi emo kaka. Imoi emi khoreghir e plan enomo ighie plan emo for year ighie plain enomo likpe loghe tete ekpu emo mo oigbe aime, iya boya loregba but aiye wo uya plan enemo okhai oyo so oya leze so'olemon khai ekpeghoro airu le enion ughe gba elomo okhala ukpe ogwo oya kura re ujust mier oya ware oye ha! Ma na emie khaci ete kpeghoro na lu khadegbe ne lekpe ghoro na umughe gbara since aimughe gbara ute maybe ikpi igbe, maid just no lemo shi or maybe ikperigbe ikpere-igbe-eva umie kpeghoro reru oya just ware ikpero 'okpa olu mie aliekpeghoro lure luo oghe kiri aigbe khueme na that ekpeghoro oghe degbe khueme ne oh. Ekpeghoro oidegbe khueme ore mie ikpeghoro degbe khueme. Edeh so onayor eyara ikpegoro edor umoi emukenuru umatiruo ri or unanegbe koko ovia wor oradior ugeh nanegbe koko uvia oradiwor ujusi mie ukpe re okpate umie oguejor orja ojoci guereh or enything eny eny eny ehemu ragbe mumeh agere mor ugie weweh ikpegoro edeg be mume oki ugie ra era ni ikpegor eregor oni iyor kpame na okhegenor meh ogbor eh sti msi emireh aba money emoi ikpegor eyara ova oya nago ovi uwori yawo emoi ikpegor ikpegoro eso ikpegor oetsososo nor zekirq umoi ikpegor uyagbor oya nor ra va agbor umoi ikpegor ememu remor kpo emiya bigieh khe uravagbor roro rokha stuene bet emeni ikpegor na abi meh imio itsememeh wor abi mehmi mior ri agbormeh emeni kpegorona egeh kie emor nor geh kia oge keh emor doboro emoni agbor na ogerabor muma uno ikhi nure borrow oya ikhi nureyor oya riemeh meh rena emoi ikpegoro ami ugie otso and ogeki oge ki pro biem yama ona agbona ni mak he your na nabi agboni makhe yor erena kuene ememakhereru onagbonakpo wa eh emeso rekhe bu onagbonaneh onor ruona nare mie ona nare mie ona nor na re rue emoi ebe Onor rerue emoibe rari ikpegoro emeze ki rari ikpegoror ami onor geh ke nor mieteher and amionor geh ke nor mieteher and amionor geh ke nor mitchi eni ikpegoro amie kha aya ejusi your owena ayo owena ugure uwena akanya obo umie egbe umi odode okhequ nabor emor neh bu rari emeh rari ikpegor rari nemati re mie ikpe yor rari nemati re mie ikpeyor kheri mati rekpa afera ogbor etchie nera mia kha afera ogbor etchie nera mia kha ofera emie neri mati dura wore okie emoi ikpeghoro as he emegeme ma yor emoi ikpegor nozeke kia emo ikpegoro kie emo nor toto soso ami oya nagor oya ekpa toto emor omo echimoi egbe soso but efe okhara ste emoi ikoegor or orvara wor ekhe ekhe rakie egbe egbera ste kho nagbona otchio otore evan thou ovie uwo even thou ovie era enwi ikoegor oruyor remo girah ozekia ikpegoro etso etso gbe but umora ukie ra gbadua nu mor but ke egemoi ebirezeso nozekira eh eh ravo yana gi oya wor era fi emo otor nozekia oni emo nurakhe reyor nagbonakpo uraghe balance uke agbo nimakhe yourna weh yara akhi rari ni ma remor ni via remoi ikpegor kia as ivia according to ikheguoware itsa moi ebi bet itsemor akhi ivia ege rama yi school ivia egerueme na amio nora amionor kenor yi school onor ogomor okhere gbe reyi school egbe re wena akanya etchi ma khe mie enekpawe ni ikanya enekpa yi school Ela kpa aimie ro unire ologomu orkese ughie moi ele ekpeghoro eyie eyie, egie khasi kheme lo mati nekpa to khaci kheme lo mati ne wa. Bora ekpeghoro aiso but mailema lighe lieli kpeghoro malaya aimie ekpeghoro aiyo khe'so orare lare emio ekpeghoro <hesitation> aimie oya labil me eyara oya ikere iremo aiwara emokpeghoro ikere me zo' moooyo osa because aimia oya magha oya khamie lekpa ohire vo'as ri le ulo lo oya vcasici akha kha rele akhakha ge rele khaci ughe moile ughe ra ramia olemoile ekpeghoro ra oghe kire emo yolo oyara loze kira wakpa kiri oya soso wa kiri iyokpe aigbe ekpeghoro vawa ya Ni wa khereyor agbor kpo wa garamati sioqui roze emi re moi ikpegoro igadua yor wor makha moi ikpegoror oghene geh rudu nor kora because ikpegoro rokha gbor umoi ikpeghoror oyabi ghe umoipe oya abor and mageh gbadua oghena zima mki ikegoro ne kora ne ra ki kpegor ni mara mor eki ikpegor ugie emo makha re yi makha re whu mara mietche ugie ikpeghoro mah and he geh gbadua ikpeghoro etso oya okha ye ikpeghoror etso oya okha ye ikpeghoro etso efere but imawo marenora aduanikhegbe eyara nabor ogbor nunor meh wa oghena zema moi ikpegor makhe moi eni ikpegor magere regbe ma kia aya mie borrowa ureno yao okparaya obor mare re egbe ma kia ti ukpere nura re ti oni agbor nara that is emoi ikpegor.